Wonn akha ghothoroa suun Yaani wontun won ishin hafale aminen lalafthu won akha wojejebisaa dhub Mal athin bisa kaske ishin bisan maaithen bisan kasa hichocho benu ishin bisan hindhudhiyu ufithum futhee dhudhe teteni woathin ithi jisethethu unum dhudhii bisan kasa hinchobenu woo atin futhee michith lakis dhub akhan bisan dhj huhhii athaa lafinen hirdhaa hikhukhukothi bisan khabsun woathin ridhun